Sabulu kaner wiya nyingi sabulu a layou ton in nin wurei yitonoh nyin di kunong in lanti yitonah chardu sei yitonoh nur yoh charan kwani yitonoh har ka yi gam wai ka ari chargu gom yei a yoh tar gam yey ba mwati yi tonoh ara ba charo gam yei yi sabulu dini nere ba ninga yan yan ka ner lanti gu yi tonoh sabulu dini kama chardi puru moh yitonoh ko gammai ba ninga poplok yanda kowa ka kwoi sono kun ainihin yoh no charo dina gami yi ainihin sabulu sa'anan sabulu du neru chor sei a layau ya sabulu. Tona re chare sabulu kama kwei ma sono min wuna nere a char landa yoh koh yi sabulu kama kwei neru charwei sei ya sabulu neh ma sonoh mun wuna nere a char sei ya woh ya sabulu kaner lantigi yi sabulu kama suyi ma sono mun wuna nere lanti yi sabulu neru wu ya lanti yi sabulu kama sui ma sonoh mun lele wuna nure lanti ama ya lanti ti sabulu.